اكيد وبدون شك التفاؤل حلو لازم نكون متفائلين للحياة لازم نكون متفائلين لهالايام اللي عنعيشه لان اذا تشاءمنا واذا تفائلنا ف احنا عيشين هاي الحياة ف ليش احنا نتشاءم ونقضيها كاابه ويمر علينا اليوم بصعوبه لا خلي نتفاءل ونمشي الحياة أول عن تالي اجلنا جي جي ف عليش ننقهغ